Vityi k+v+ vityi yukua ichise nuñi iku ichise nuñi +na indukuite satyari icha'i chanyike ma nuñi yukua tyai xita tyi'i ma nduku su chio yu'u katyi ñukua kuanusai yukua yukua isayate ma ya'a ityi taxi ma yaya ityi yukua tyi'+n chintyiva ma ñ++ ta katyi kua tyai xita vita kue isari ma tyaya'a tiyaka yukua savi tiya'an tya'an ñi kuñi kachi ñi kuñi kuanusai tyaya'a tiyaka takatyi kuasavi ma xita vita chi'i ya'a ityi ma kua taxi ta yukua kua kachi xita vita chi'i ma yukua ndutya ma ndutya too yukua ta katyi vita sanoi xita ta yukua tyi'i ma yukua katyiyo yu'u katyi sa'an ñuu yu'u katyi yucha s+ku+ ma s+nd+k+ tye'ka katyi ma yu'u yucha ma s+ku´s+nd+k+ tyi'eka iyori chito ñu chakua kachi ta yukua ta tyi'i ma xita chachi xita vitata vityi ityai ma xita ndava kue tyie'ka tuku chachi xita ndava yukua io cha'a kuxiñi ndava. Chi'ma yucha kui ma'ñu ma yucha x+ku+ yukua s+nd+k+ yukua yukua io cha'an chikua tye'ka yukua kusiñi yu'u yukua katyi yukua io cha'an chi'i tiyaka chi'i tiyaka yukua isa sayate tayaka tiyaka yukua sanasai yukua numa chio ta chachi ta chachi as+ ma tiyaka tuku as+ as+ kue chachiyo ta yukua yu'u katyi yukua io chakachiyo io iocha'a katyiyo mamari koño mamari koño yu'u ña chachi tye'ka yu'u chachi yukua yu'u chachi yukua chi'i tiyaka chi'i tiyaka chi'i ma yucha kuichi yukua ma ma yucha ma s+ku+ yukua s+nd+k+ yukua chachi yukua savi yukua tuku tyi'i ma yucha numa ya'a ityi ta ityi ma mino aju mino tuku savi as+ as+ chachiyo io cha'an tyi'i ma mino tyi'i ma yukua ñand+ka tye'ka me yukua make ñaña ñakuvi ma mino yukua yoso kaktyiyo ma moringa yukua kue katyiñu kue va'a kachiyo tuku va'a yukua yukua cha'a kuvi. Sakutuyo tichiyo takuvi tata tuku kuvi tata kucha'a katyiyo tuku ña ña ña kue katyi io cha'a ña'ri chakachiyo kue ina'ri koño nandicha yukua io ma numa kuatya io kua'a ma numa ta kue kachiyo ta sa'a va'a tuku chio tye'ka va'a chikakuviyo ña uvi chio kucha'a katyiyo yu'u katyi kueña kachindo katyiyo ma numa ma chaya yoyo tuku va'a kachiyo savindo ma ndutya vichi ma ma numachi ta chi'i ma t+kua io kue tyie'ka io io ve'eyo io cha'a to'yo ma t+kua yukua savio ndutya vichi as+ koyo ma ndutyi vichi yukua tuku yukua io kua'an ma numa kutya kue kachiyo io yukua xita tyiyo tye'ka sa'ndo yukua nyikondo ma ya'a yukua ta ya'a taxi ya'a yukua ya'a ityi tyindo chintyiva chintyiva ma yucha yukua ta tyiyo ma yukua tyayo ma xita tyiyo ma ma ma yukua ma mino ma yucha yukua s+kui s+nd+k+ yukua tama ya'a katyiyo j+ as+ savindo tye'ka kue kachindo chi'i koyo se'do kue yukua yu'u yukua como yu'u tyie'ka sai. Io cha'a nasate ma kono yukua io cha'a chi'i koyo ma k+t+ yukua ta chachiyo kucha'a chi'yo io cha'a yu'u katyi kue va'aña kachiyo va'a ña saviyo ma yukua ma xita yukua yu'u io cha'a savi ma xita ndava ixi ndava ta xitixi vita yukua vita ma xita maxii ndava ndava cha kuenda kue ko'yo ma ndutya a tuku ma xita yukua ma xiindava io cha'a yu'u nyikema ya'a yukua sinyike ma ya'a ta tyi'i yukua chintyiva yukua ma yukua tyi'i ma yukua aa ya'a chise ma cha'a yukua nu ñu'u ta yukua nyike chintyiva ya'a ya'a ityi tyi'i t+nana tyi'i ta nyikechi +n katyiyo ma aju j+'+n nyo yoka katyiyo sa'an ñuu j+'+n ma aju ta yukua ta chintyiva ma xa'a yukua ta yukua tyi'i ma ya'a tyi'i ma ndutya ta tyi'i ma xita yukua tichima tya ya'a yukua as+ chachiyo chi'yo mama ma yucha yukua s+ku+ s+nd+k+ j+ as+ chachiyo nu as+ chi'i ma ndutya vichi yukua kua'an chasaviyo a tu tyayo xita kua'an chaxaviyo xita cha xikoñu yuku nu saviñu ñava'a koyo xita yukua kue yukua tyiñu ma yucha yukua cha vachi. Taña ña keta ax+ +n cha'an icha'i ma sundo'o yukua ta isate ma xita chi'i ma ya'a yukua chaño'o ma koño ña'a as+ kue yukua ikuvi ma xita chi satañu ta katyi yu'u va'a sañu yukua tyañu xita ta saviñu ma xita chi'i ya'a as+ chachiyo ñi kuñi chachi kachichi kueña as+ vi chi'i xita yukua kue isaviñu chi'i ma yucha cha vachi chi saviñu cha vachi tichi ma tutu yukua ta tye'ka as+ keta chi'i yukua chi'i xita yukua chi saviyo chi'i xita nuñi katyiyo nuñi i'a chasatayo cha yukua cha tachi kora ñuu tachiñu nuñi ta yukua chi'i yuku yu'u sate nuñi ta chise nuñi chii yukua keta va'a keta ma yukua ma xita ma ma xita chi'i ya'a vi ma ñaa tyukua kucha'a yu'u katyi ña satañu chio io satayo chio tyiva ta kakatyiñu xa'nya ta tyiyo yukua ma xa'a ta saviyo ma yukua ma yukua nyikoyo ma ya'a taxi yukua chi'i t+nana ta ya'a ta tyiyo chi. Chi'i chintyiva ndutyi ta tyieka va'a va'a yukua ña kachiyo katyiñu kueña kue yukua sa'an kue'e ma xita ñand+cha kue mand+ yukua ya tyivand+ chachind+ xita ta kua'an xita uñi xita kumi xita ñasa'an kue'e chio ñandicha kue katyiñu nu ma kua kue makachikayo kua'a xita ñandicha chasa'a kue'e chio cha xikoñu tya chaya'a xikoñu tya chaya'a xikoñu kue kachiyo chi'i ma yukua ma yutyi yukua yukua kivi chasa'an kue'e chio ñayuvi xita ñandicha chakatyiñu mando tyando xita ye'ndo savindo tyayo xita cha'yo chi koyo se'yo.